Oyi ro oma dɛmu ba nuvɛl ba ne'ozelandɛra ba cururu lo eropu a va a vɛ ɛsiya mu ɲusin paseke oyi ro oma dɛmu nuvɛl-zeland ni a il ni a ili ni a tun nɛ mi ɲu sin don ba cururu a ninɛ o vɛ ji a ba yavɛ dɛ ho yoroso a ba dɛni ɛsiya bin a be ho environeman a favorable